फल के स्मूदी बनावे खातिर कई फलन के छील के, काट के, दूध के साथे मिक्सर में डाल के गाढ़ा मिक्सचर तैयारी कइ लिहल जाला।